Ny kolontsaina zapone dia miompanana kokoa amin'ny filaminana be, ny japone manana fahalalam-pomba le- fahalalam-pomba be ny zapone an, ny zapone koa izany dia sady m <hesitation> mikajy ny nentim-paharazana ohatra hoe ny akanjo fitafy hoe kimono sy ny karazany ireny an, nefa koa any Japon no tena misy an'ireny teknolojia anisany raitra indrindra misy koa ny robot ampiasain'ny zapone. Ny zapone dia anisany firenena madio indrindra eran-tany ary anisan'ny tena mikajy ny <hesitation> fifanajana ny samy zapone.